Kua tëtä guaju vienam jeeva jaenunga vi, <hesitation> siempre yaesa oime yave kia imiari, yaendu yave <hesitation> kua tëtäre jaeko vietnam jaeko oajaetevi araku, arakurenda kua tëtä reta <hesitation> jare oimevi ara ötïni, amope mbaetï vi jaïvi, erei jeireta supe de que kua tëtä guajupe, opaete arasa rupi mayormrnte araku, arakuvo jenda jae kua tëtä guaju.